Sanasani san dəi nam yemas tany bari. Bag dang wu wurin tenubari bəzau ba a yi mang bəg rəg fen wu mpuu bai wu zo ri arəg woi buba ayi mang she a rag yi nkang meb vu beshiu wu ri bag, dang wu wuin tenubei tanabari bəzənba arəg gbab zag wo kai abo yau fui n zah wu zag kaf ake adain, nzag wu zag swag a yau pinu buba a irag ten sid dan bu ba abə rəg rasye tanu bari sid hah nsid bo you pinu kamkam ranubari zən sid yei bəg how nəg rəg kankina ba mlapagkpag ake bewu ri n rag fen nəng shiumen tanubari zəun kah sid yei ake funikau wu ri yanwu bag dala wu bag rəg fenwu buba anəng rəg sa sih hah re tanu bari. Be buba i zo yei nam kpakpag bəg rəg fnwu bu ba hubi i zim sini məng izam nuba hah mang izim mari hah mang, izim buba hah mang bu bashe ba nam kpagkpa sid re deun tanuberi. Toh tanuberi ma ba yei mang shiurem sid ke yau ba a tau tda a wie tanu barisid hahi tunubari mu boyei mang aganpar rag kang doun daun ardy kang agumpar rag kang doun ba pei, baɣ baɨ yi a ra a bərasa rəg wab b mabg tanuburi a wui hah nah tanu bori san sosai. Tanuburi san sosai jirikaimang tanuberi rag təg pinu yanda a na rag dag nag ya zo mari pen. Tanuberi rag tan pinu yanda aras sa nuna masan mang ku rəg tag tas piinu yanda azəma rag ba bazəm nəg rəg jiri kinike yauwahre su tanubari san sosai, ama woi be buba ma mpar ba ma bad tanuburi bayei mang cingaba bəg dəg tautangi sa aba vag zo məri pen bag ri tau tanga dong tanunari a wui hah nah kusid dan, ama sid ke yau nangh ku sif damn karou yenda a ku wang was zagwu ra kan, ama a ma sah tanubari tanu bari ma bayeimang nəng sid daun anəng rəg ken ke kini zapa ake kini nang aku how nanɣ hoo rəg maan kwi ba kpagkpag, zapar a hoo nang n hoo rəg maan kai ba nam kpagkpag. Tam bari ma bayeimang a woi mang ba bai bai ba baiba rəg ken ri are yau beshiu asun pa rii sa tanubari san tang ake avari yiri tanubari rəg meb agumpa, tanuburi rəg zəg a rəg nəg jiri abo yau pinu ayenyen. Buba a wu rəg ken hah jenhahbag agumpar ba dəg irog sbah agumpar wuin tamburi ba abaibai ba arg shad shar wui tanubari baibai mang tanu bari nam ma baibai na wang bag meb yiri ipury a rag daz nrag tal mpər keshe ri bəg kai? Bag meb ku bəg tenubari bag mel <hesitation> marto a ri rag kan hal bag kai? Bag me ku bag tanubari bag meh kaoeu ba tanubari bag meh kaoru a nah whai bəg kai? Bag meh bag ku bag tanubari tana bu ba ishe ye bəg bəg bəg lenu ba irag ken hah bag meb ku bag kai? Əg meb ku bah tanubari pinu ba ivah yad bu n rag kan akini wah rishe bag mah ku sag kai bag meb kubag tanubari so a ma sid shad dha tanubari ba san san tanubari a deng zag ku vinmang dong ba sansan a tanubari bag maf ko nan dzi tang nen kutan ran sosai so, a ma wio be asumpa ma gang tanubari beshe bag sid ke yam aghil tashe wuna bag bəg jena bəg bəg bəg kuku bəg har bag mənəm mead bəg mang sid ke yau ashi task tambari sansan, tanubari rag wab asumpa tenu bari ri zahwa zag rag ta zi mariepn bebu ba aman yi mang tanubiri ras puu wu zo ga be ba a sid yei. Yanzu iden sih hah buba i rag sa hah ajen rag sid kema bag tanubari mang arid sid ke behavri jen hah, mpar zaun si bo wure a sid men azim ards shaf shar tari bəg bu ba tenu sa a bag maeb bag wuh ri ama sid re ken wso awai buba ko kuma rəg shed shar abo be ana non ama ku sid be anonon, ama nari hah wso tanubari bam hah bəg bag sane? Ama zim arad arags ken kenu ke nrasg. Ya bo abo be aninnin avəg sa kinnanu pwna sara nyein swana sunjein sun pena. Nvas for rebo be zinn arag ya ye she, ama jen hah mmang zim jenjen hah ndwag ke nrag yabo masre bo kunnun bo, mma dwag yabo mare bo kinnun bo mma dwas ke nyi nras yabo kunnau nzag tag tag ke n ziw kan ke marto n ma ziw kan ke marto swo bag reg jang dəi wui be rəg kedake nfad ra bo kannau bo, jo jiri tanubari ne mang tanuburi ma bayiamns inam rag sa ne? A shi taghi nam rag nan akidain hini ama woi be a tanubari ma bam avo bəsau tanabari ma yei mang bəg siga a yekəm more swo koh ti bəgsiga a yakan tiri laghi nag san mang jiri laghi bag baiyi zo madri pen məng dong jiri laghi ke vag so, amma sha sha tanu bari bəsasu tanubari nan a kanhini bəsau tanubari san sosai besan tenu bari məg wab asumpar. Beasan tanubari rag meb agumpar, bəseun tanubari rag sa wa wu sid she be a rag yi a kad za ye məng a kad yei jirikaimanf jiri tanaburi, so tanubari sansan yinde i ras shi beshiu tag dri i jen woi ake mona dan yande ubeg bəg bature sidi ma bag tanaburi mang i bəbgo rag shef sharon? Ma bəg tanubari mang nəng bəbəg shad zəg shar məng ma tanubari jan jari jenhal nah a woimpar a persoər nbəg bature bəg shi ro rag shad shar, ake yau namb a bag fah tag zag bəg namb a bag yi nam bag fag za agunmpae rke yauwuri. So tambura sansan tanaburi meb bu nan tang. A ma ama wui a ma bad tanubari bayimang bəg ma rəg seng re wu bazauke a fəg dori wah mangg abəiyi mang arad woishe win daun addu, amma bag mai ba njim naga denke nah basan tenubari sun sosai bəsn tanubari kal zag mpar rag yazo mtrinuri kal zəg moar rag yazo nutripen ajse lamshe ba n yinda a keyau ba nzim a rag donza